Nana janninchí naniyenxhi iku, iku ñen ñentulonchí, hí yuu tuxhi teni kalanchí, yuu ti'a kuii ninan i iinxhívi iná kanila kuilonchi xhinana kuii, i hí yaguii late nijonte nixhikonxi, nilakenxhi ajo nilakenxhi xhinejón telani nakenxhi luyuix lukuixluku nukuix linchí na'a tenikalanchí, nikakanxhi tikuexhichi na'a tiya'a konchí yuntuté chila kuyuni yenxhi xhi iko xhiyenini.